De fomba fikolokoloa ny masoko zany mba mahita soa i amin'igny <hesitation> ndraindraiky koa zany a mihina karaoty maromaro satsia igny mahasoa maso de tsy mijery raha maiziky s- tsy mijery raha mazava am'plasy maiziky zany, bakeo koa tsy mijery raha mitsilopilopy de satsia manimba maso koa regny de tsy mahazo mijery ela be koa zany ohatsy hoe amin'ny écran, tsy afaky jerena ela be igny fa manimba maso.